<hesitation> Ranon-draha fa- fagnadiovagna le ampisaiko ndray zany karazany telo, de ôhatra zany zao magnasa tragno, de mampiasa <hesitation> eau de javel, de agnadio ragno zah mampiasa sirop, io kô fa agnasa lasiety ndraika zao mampisa <hesitation> nickel.